Bueno ne'g cultura c̲h̲e'n antes lë' minn c̲h̲ow x̱o'bza', lë'wu c̲h̲uxkwa' xiu midzanj, xiu ldzin y xiu nkob lowu y xiu kamaron lowu, lë'wu c̲h̲ey sabor gunu nak riko nak komid knu.